Sinukuréén injé mumuur matéñi mara épayo énukuréén. Énukuréén éni épayo écéét tiin inja simimiir yayé énukuréén, tahé énukuréén écécéét to. Nang ma siyaha, éni umuk to éyaha tiin, taan uwayé mé, siyaha sasu sén sijool to nak sirok to. Yo yoomé simimiir que tahé apaloli aan amaan tahé nacéhé, tahé gumugool.